Bhagbagba rekpa sen, bhavune rekpa sen bhahuma bheya ehibo. Bhe ehob re ora re aramada yma hirumase onoo so ora hibhamene no. Sa abhora bha ehobre araa ada yina hirumasa onoo gwe oja asabha nka gwem no. Bhaa ora bhaa itie ahothom, ora bha don unwe o, ora bha hɛfa, ora nta akubho athee hehano mma agbagba ara onoo gwe aʒeng aro amen ibhen aju hora nkubho nthathai ọ oyina bhoven fa bhe eyen bha hiso, oʒeng unwe, oyina reto etoto, onang ithune etoto ọ. Oʒeng huʒe etoto ọ. Onamumuma, sa aku ara ame so oku ngaani ofune hayina bha ethomam aruo. Bhaven gwem bhora bheven ba ara bhenana onoo ahene onoo araa o nimakwo. Nta ase aya orumakum re, hirumasaa onoo ora orana, sanyina bhonyio. Agwọ sanyina aanyio. Ara bhi odo a humono, hirumasa anoo ara bhahohobha hime ọ. Mom ame bha anyme, esebho era enang isin bho, ewa howap, ezam izam, etọ hitọ, refe agba antoro hime ɛhume hirumasa ido iire ebhobhoa hime o. Hirumasa a bhanoo ohora ora ego jem hanyina nyeng hekaha hekaha hanyina anyi hekaha aso mpa, roje sa agwo anyeng herare asum anum nmba bhonyi hehare abum apa. Ora bha ikpodaa faana ikpoda. Ara onoothum ọ, araa gwagwane amaa bhutum ahonhum o, ara bhutum ahonhon amarọ abạnạbạng gwa ara gwa habạạba akubho attaathai gwa ara gwa hakubho athaathai ọ, ayin gwan ara gwab hayina ọ, saayeng ono gwo osa aba osaibhabha nọ athaabho ayobhere bho ayeng bhoven fa bhofane bhaa ame bho, ayaya orumakum ọ. And sa aya orumakum re oso ora oruma kwe onoo gwo ora oja ora bha bhoven aobe homa ora ofi ọ oʒạmạ oyina ayina hirumasa bhanoo so oja ara bhava bhanoo benje bhafi bha bhoven aobe. Orumakwo so ora onoo gwe ohori ogwa bheven, ogwa raʒon ora onosub. So oro ora oyu sub oro jiana anthọrọ, era enang bhoven ani ara ani, hanʒeng ora sub or orumakwo ora onoo gwo opa hobama hezin, ara bhanang bhoven ara bhanang bhoven aobe, bha yusub or bhaboi bhanọọ dọn. Ovine sa ora hirumasee ọnọọ re. Bhanothum bhorọ nja orumakwo, anum nsa bhọkpene rekọ ọnọọ gwe ạrạạ. Sa akoma ayono enonoi sa aro amere ora oruma kwa hibharere, sa bhoro oja orani hibharere ora onosubhọ, or sa athaa onogwenje bho aro amere ora orumakwe a hibharere oro hibharere ora. henendeme onoo. Oʒame hekpa eto sa onogwene oʒeng onu ethoma uaje. Hetu azenana sa aava, bhano ara bhakure bharo gwara gwe hetu sem so okubho ozeng ora hetu etoto or ora hetu nobe. Hetu aasen sa asa a henene ora aso. Henene orumakwo gwe ara aʒena aro bha ofune homo ofi. Ora gagwane o, ora onoothumo. Ora mbibio, ora mhihi hora, hirumaso onoo ora hiruma sa onoo nta sa ahenene orama kwi abhoro aafen fa ono gwere onanv sabhoven bhava bhoba or a bha etoto ora bhaobe o. Samaaru ọ.